المطبخ الإيطالي ممكن يكون هو أكتر مطبخ انتشر حول العالم والأكلات الإيطالية بقت تتعمل تقريبا في كل الدنيا وسرها في بساطتها وإنو أي زول ممكن يعمله والإيطاليين بيحبوا التبيخ خالص خالص وبيحترموه بتلقى كل بلد وإقليم عندهم أنواع أكلات مشهورين بيها وبيحبوها وبيتفاخروا بيها كمان وهو مطبخ قديم يتطور عبر السنين وكان شايل كتير من حضارات البحر الأبيض المتوسط